﻿Kua tembiporuko jae öi okereva, osea ökere ñañono jare jokuako oimeta ñamo instala kavi jare yaikatuta ñañono kavi, kuako jae mopeti yaepi vaerami, oepi vaera yandero, jokua mbatita oime yave ñanoi mopeti llave jokuapeguaraiño, ngara kia ipuer oipea kurai <hesitation> yave mba erei jae jokua ome yande <hesitation> seguridad jare kurai <hesitation> ombokuida